د اګست میاشت ماته د دوبی وروستۍ خوږې سحنې را په یادوي دا میاشت د تودو ورځو، میوو، او وروستيو رخصتیو وخت دی خلک هڅه کوي له طبیعت، کورنۍ او ملګرو سره وروستۍ خوشالۍ ولمانځي اګست د ارام، سکون او چمتووالي میاشت ده .مخکې له دې چې نوی فصل پیل سي